Kikundi ya kwanza ni umbe, umbe li kweru kwasabu yedua sari ngaya lio mndeni ngakolia maru cha kaili ngekolia marua ngaluwa ngakolia fia nsha ngunimbile kwakwa kwahio umbe in- inkipaumbele ingi kundi zaidi umbe kwasavia marua na asali mburu kia vilevile kwete matena hivia matena kwahia ata mburu vin pulamperecha kwacha kaili kwaikunde mburu kwa faida yenikie shinga na metana ngawa ngaunga kumba ngakolia besa pamoja hata na marua ynge jiwashepia ehh